لا اكون فنان كوميدي ولا اكون راقص ما احب الرقص وفنان كوميدي معغف يعني ك رجل شويه كوميديه الزيدي صعبي كوميديه بسيطه حلوي بس كوميديه الزيدي كلش معغف كلمن ونظريتو احترم الفنان والشخص الكوميدي والراقص بس ما افضل